Be ën tapis macià sai nen, a ie diversi prodotti anche për pulidé che coze li e ëntà comuncue lavelu e pöi felu süé e felu süé al e ën problema, comuncue lavelu a dipend anche da la macia che deve gavé përché se pöi dovre ën prodotto ch'a va ne bin pöle campé vìa ël tapis